<hesitation> Yayejun yuu kuña yaye tenana yaye ujun ya'á ya'a iha jun ndua tuvije ndojan tuku ujun teñandaoña, uun iho iha ye'e ye jun atu, atu jun ngueme yituu refrijerador ña'a tejun iho tuye'e jeme iha, uun yen dandedio ujun perejil ña'a cilandro ña ujun xhinda ndendio ju milche uña'a iha ichi kuu uxi ndun, kuñe ujun hu ihá ndion ndakete nguen dijén ndada <hesitation> ndakojani nduté te ihá ngue uniye ete jun, junchitu kunduu ndude iha yani nguete refrijerador ña ku ku uxindu ndukea ndake tuu jun kekuka nguia ña.